Abo ndukwo tu nba zhni ba osanu woku oba zhni oba zhni atagyi hofi je sun ntinge hola awye ga bwa nba zhni bo oho nu ho to zhni ba kwo nu zhni lo nye agyi yi fi to ba zhni kwo zhni bo nu bo hn hn nu yaye ge oya byi ba zhni kwantingena atobo je bagyi fin she agyi ya zakwo yi fiyi nnayi yi gwode ge yi kwa aza bwa nba ku oba zhni okwo nu zhni agbagyi naye yi la kuka zha gyn yi yi gyn aya ji ama kwa da ke agyi yi fila ge yita zhniba pye nkwo nu zhni ayi kai zni dna ye nkwoyi kwa zhni oyan kwo bo kamata kwo zhni gbagyi zayan ata gawon to kwo bma lo ya zhni oya bya ba zhni ba nba ku ob zhni yi ba bwa bye gyi nyikni zni dna ye kwo yin ata je yi gyi fin kwo da ike abela oba eya kaya zogo oyi kni ala zoyi gwa ama ado, kwo che shi lo kele kele nya byi zhni ba kwo ba bma ba zhni oba zhni kwo he be na wye ga yi ba zhni kwo be ngeyi kpeyi ba zhni kwo zhni kwa be za yan na be ntukwo tu ngama iyan na biba gwo ho ghbagyi chige za gwo wo yin dwa na yinkna yina, zagbayi gwo wo yin bwa n wa yinkna yina, zagbayi gwo wo yin bwa n wa yinkna yi nu ntunchei nu nhoto boi zhni ba nha bwa wye ga wuna nho ba gwo hoyi bwa nhayinkaya. Gye aba mwa begye lo n naba gyi ho fi ntuk wo to n reshi no ba zhni bo hoto zhni yin n ho ku ba zhni dole ata je ho gyi fin oho fuwa ma oba gye kwo kakayi nna fuwa ajeyi nba to nba zhni zhni yi lo, oho fuwa kwo ta lo wye gye ge kwo bye kwo ba bmawo zhni ye akpa ba gayi ga jho kwo abo boho takarda yinushi nge aye a a yeho nnabe yi kaza hota lakala hala zaa bnu cheyi ge wo ka yan wye ga ho nna che ka kpen ama sanu ho byi ku ba zhni ko nho ho zhni da hoto mi ho zhni ba sanu ho byi ku ba zhni ata je ho gyi fini oba kwo bye lo ye zhni kwo ntinge na kwo ba ba yi zhni ni yi zni dna kwo yin nya zhni lo nu yi ba bwa abye gyi nyi kni zhni daye kwo yin nya zhni lonu yi ba gwo yi yin n ni gule aknu nba gni ba la bu zoyi gwo yin nsa hei nyakuba zhni nn su yi be mi yi gwo oya byi babao mi ba gwo abuyi gayi nnagula ngya she oya za dna gbma yi kpe ha yiya ga yi lakukala zha gyin ya zhi yi bye bo ya zhni yi bye bo chewo to ba to gna ba zhni ba yi ta mi ya bwa ba ya zha pma cher nyi kni zni dna yen so shewura miyi magayi ge yi kukala zha gyn ya zhni ba yin oba kwo bma lo oba kwo ba ga yi ye kpe nsu ya ma gwode.